hueno ña ku sía ña ntyi intyi ña ko´yo ñaku ña yuvi yo ra ñaa ña vasi yo ña yuvi yo ra uu-n intyi intyi koa ña ku ña nusinutuku yo nakatye ni ntyi ko ña´ku nu sinu´yo tyi ta ni kísia ni kaku yo ra ña ku ña yuvi ra vasiyo ra ika kunu uu-n sá yanu ñaa-n yanu síaña ku nami kunu kaku miyo tyi ntyi kaña kú náa yo ata yo ra lnaka naka kúna a´ru ya li tya xu´un lina ta kuaxina yo in escuela va´a in escuela nùù kuyanka yo kuntía yo usia kuía una kuía a u´un iñu kuía tyi nùù kuyanka yo kuntíayo sava kuía a uni kumi yó´o ra kueni si´ka yo kua´yo naka kuna uu-n tyinte yo sinu´yo nami kunu sinu´yo nahua kuu mi´yo ña base ña yuvi tyi tani kísia ni kaku yo ra kò´o ñaka ntia xiniyo kosini yo ntana kú´yo kosini yo uu-n kosini me nta´yo ku´yo tava se´ri so tani kísia síanu yo kua´yo nu ni kísia ni ku´yo usi kuía usi uvi kuía uu-n nikísia nuku yo sia´un kuía ra ika kunu kuni yu kú na yo a kuni yu kú ña´yo kú´kuni yu ñaa katyiyo ra ika kúnu uun ña ku xinika ni kísia satiu´n xini yo nikísia ñaa ya in ña ña tyani yo ña kuu saýo kuyo ña´ra ika kunu tani kísia ni tyani yo ra ika kunu ñaku xiniyoni kísia satiun a ni kísia tyintea yo só a ru kò´o tyintee tukua yo ra tani sa isinu yo nú kuni yo sinu yo tyi ñaa ñaku ñaa-n ñaku ña yaé ña yuvi ra sa´ra ña ya yo va´a xini ta ya yo kò´o vaá tuku xini yayo tyinte xini ñayo a´ru va´a nikaku yo ntityi yo vasi yo ra tasa sinue ku ku ku´e in uu-n na kusíanu nú ñuu a kusianu yo nú tyikua ka ñuu a uu-m intyi intyi kuáa tyinte me ñaku xiniyo yo só sáni siniñuá ñaa-m siniñu´a ña sakuantua yo tyi a´ru ni sakua yo ra nisa isinu yo nú kuni yo sinú yo